हमका मक्खन मा खाना बनावन पसंद है क्योकि मक्खन में विटामिन डी औऱ कैल्शियम होत है। मक्खन में विटामिन ई उ होत है। मक्खन एक फैटी ऐसिड होत ह। मक्खन में बीटा कैरोटिन भी होत है। मक्खन गुड कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करत है इसे मेडिकल भाषा में डीपो प्रोटीन औऱ एसडीएल भी कहत ह।